Ayo mataamel jo kabinangna dolier, kabatani koni ashran, ijera gongani wala inga awlakanakomo, jo adam nala irbera mindarika hasla donial mindarika, <hesitation> momken tarin dola ejinaikan gon irbinami kabataniga noatani heikalgainika heiker alafika ingra, yani lakin shongertani kon galia fa inenkaramido yani tawali jomo yani mataamel kabinangna dolier walahi.